एबे ईन्डियाक एबे इतिहासक बात कर्ले जौत इनिदमा पहिना सुन्ते बिदेसियवाह एमरिका कहसाइ वोहइ मन्से याके सुन्ते राज पाथ चलोइ हलइ नाही वोहावा । अब हुन्कही एबे देउन कही कहियसे न कहियसे हलइ रहइ वोहावा । अ ईन्डियाक मन्सावा हुन्कके जितजातके हुन्कही हलइ वोहावाअ राज्पाथ चलोइ नाही । वोहवोका मन्सवोन्के कजोइ रहइ ।वोहवोका लगोली धनवा सबह हुन्क उथके लजा देइ । अ वोहवोही ईन्डियामा एगुणा महात्मा गान्धी नाउक मन्से रहलिय नाही । हसे उअ सबे दिन देखइ देखइ ओकरा हैने डौल लगइ नाही । एस्ने सबे दिन देउन कही अबे बिदेसियवह एबे एन्कर ठौरका मन्से याके एबे हुन्कर देसौमा जाके जमा जनके हेपइक माहा हसे उअ जबणे वोथिय देउन कही आन्दोलन् ।